छ्हिच्केन् कुक् करि बग नि इन्ग्रेदिएन्त्स् लगे अप्नर तोमतो पोततो अरो अलू अबिसोद्। अरो छिच्केन् लगि ब मैन् अरो मसलस् अबिसोद् फिर्स्त् रते छिच्केन् तु मरिनते को इलो हम् गु ते किनि मसल धलिगे ने अबिसोद्। गु ते किनि मसल धलि लो अबिसोद् इतो फ्रीजेर् दो थोगिलो हल् मरिनते को इलो धगि थोगिने अबिसोद् तेल् दो। गरम् कोरि गने तेल् दो गरम् कोरि गने अप्नर तते पियस् तु धलिगे ने छोप् पियस् धलिगे ने तरो इसोद् छिच्केन् तु फ्रीजेर् बगो। लगिने तते दिरेच्त् बनये फ्र्य् को इलो हल् फ्र्य् करि गने अप्नर मसल किनि दिबो तिगन् बिलहि तु दिबो फिर्स्त् रते जितिय होइ जबो। सब् भलो के हिजि जबो मन्ग् खतो जितिय अबने अलू तु दि दिबो अलू तु दि अबिसोद् पनि मिलै दिबो अलो पनि तु मिलै गने आ निमक् तु दि दिबो। अच्चोर्दिन्ग् तो थे तस्ते तए अबिसोद् अरोब् देरि दस् तो पन्द्र मिनुतेस् गो अर् गो इलो होइ जबो तए छिच्केन् रेअद्य् होइ जबो।